أنا مش بعرف أعمل آيس كريم في ال <hesitation> بيت علشان مجربتش قبل كده لكن بنت أخويا شفتها قبل كده وطريق_ تقريبا طريقة الصناعة بتاعته سهل جدا ، بتجيب اللبن وبتجيب نوع الأيس كريم اللي انت عايز تعمله ، يعني انت لو عندك مانجه أو عصير مانجه ده زي الفل ، بتستخدم الكريم شانتيه وبتعمل الكريم شانتيه وبتحط عليه العصير اللي انت عايز تعمله وفي الآخر بيتكونلك آيس كريم